بفظل الأستزادة بالوقت أنه أذا الله جعل البركة بالوقت تبعنا بيكون فينا نساوي وايد شغلات إنه نشتغل أكثر بنساوي مصاري أكثر أنه نستأنس أكثر نسولف أكثر لكن المال لأ ما أحب المال.